Inwase ni ishini da moni yaba iya zishihi ya danu rilya niya yani ikeyeni mami anya baba ango bab da kume baku mo ishi oye gitikpi adukahu awenekahu amowe ikweyi konya ko gbogbo ishe mami ayene mwashika asheshi anyu gye oya malo okpa kamo ozani gyo toyeneho oshoshi shobiyotu kpanu ase ni gboriko ma agyolo bagye ayika owe ya koya towabo a ge ge iri ya towabo towabo mami woje oyi nonya gyolo yigye oya kye gba ko mo opiyobagbolo aha ni ba ba gya oya kye gba ko mo opiyoba gbolo ahami ba ba gye kpiyika wango ni ayu gye wozu niahanwe ni ikini ogyo gege peshe oye nawo kpawu kama wa gbayi abobiyiwa wonya kpoba otiyi oleni abo onalo mani oni oza. ni shohi ri koya ni oma abagyu awoda kobowusu da kowoso awoseapa. ba tono kwenono ba kadaha mani kyiyeno mani ayene shibitalo biyu da kahu kalu ni bawodu kobowuso ni ishayi mani nikwayi kada mo otu kasuse atu kasuse ogebiye owuso niyahani ogebiye omo anu bigyema anu bikayahalo mamani ikweyi kimu ni owuso gbodahani owa oya gbehoka ishemi oyo Adamu kpa ahawawu osha woza koyoya adamu kpa hawawu ya lo tikpi ko ni ayalo ni owuso wa wa gyuwma eho oyuwogwu ademo ademo oyini ademo ma kamo onyinya bebeshini owuso naka molo ishimi owuso doka ni adamu zoko mo anu yoma owuso dowoko ojiya moniya teba kwe ogwogwa kefo niya totewe keho ni mo alu ka ganabo loni anupi kwogbanabola ademu kweikye nawa shagbotu dowuso ademu kweikye ya moibi kowuso monya ni odanu ni mo dani otu kasuse weni o mani oni ase ni gbotu biyobiya oyagyu ogyawate <hesitation> ifama kwifoma mo agbela kpiyiwa ogyo ganu nokyawa tuneneshi oma ni o oh yoko ko wuso ma otono kda kowuso ma owuso niya dose abola ni piya dowo la biyoni kani oza koya oyiga lotutehe kase ya nokwutu mu wo wa nu mani la awo piyamale ebeni da kowuso ya yimu sha ya loni oma lase abo oshobita gye kamo ase ni y dawo abola ni owuso kisola asusu ipukese mani lalo to ase ni bipu kipawo baga nighoshu loni oyene ogene ogyo gboshu otuwabo Oweni wowe ni owuso yu yiwu oshotune he sosai oki ya gwofunu biyo ni oshoko yi komo oya gwofunu obala kole kiso ya da habola ni oya shoshi oza mi aba ya ipu kese mani nye ayo kposhi kowuso akigye kamo eno ya waba ni ananodo yu yo kinafu yagbagye ya kozu ni oyani mani oni kula aya shoshi shine na fela kowuso da kowuso wowe ni ogbokpa kowuso yebe ho otubiyobiya otunehe nye mani oya piye ipu nu shawotu ishini oyipu kotunehe mamani ese kikyenyi mani oza kigbigbeshi oya piyasu oya yinnu ogwu manu wino ko. gbosowuso da kowuso ya yipu kabohilo okpa kuma kadaha kamo asheri ba gyoma ogbolo owenya noga ma ome oya vanu kwenono kweenishi ni okpa fahami oza ni aha gbo ishi mwashika ko ya ese mani ni omo oko gyoku daha ese mani koya aha kumu ba a rowuso kiso shoni ona daha oshu koya oko mani wozu kini aya moshulo biyu dawo lalo obo wuso ni owuso gbeho oya gege ya yawoko mani nye oya gege ya tono kowuso tono kela kowuso dase mi bipu kotune hemi nye koko mani owuso dawo shu oya gege kiri koya ime obagye kodudu Obagye kothe mene eneni agyo ba mo abakwabo konyapu ab doka osonyanye bit yabo lami ni osuso da woni uba gyo kamo enb agtikpi ase mwashika ba biyoo biyoo koyi ni aga ga she oboto kowu ssonilo niya ishi mwashika amiyo biyo gbashu ere yikyiyehoba ikweyi kono oga shokoyi obutokowuso owu oya yoko kpanu lo owoni aya yoko epanu odeya imu biyo gboshen ose yikpiyeho ose n owe ni osemi yabose ni woni awogyo gwokwunu k owuso ishgboto owoboto himi mama oni eno otu awse abowubo shini ona gbehoka ona shaha owe koyo ya oko yaba nowuse daha kayoya anano ya oko yba nowuso daha kayoya ananoo ghakahi gogogo ogbase ni hadye ebemu ni oya liligye omo ene owuso piwwe ogbase ni ya tono kowuso odagye ebemani ya kela kowuso ogyolo fo amo biyo owaso piwala ima age shishi ni ba mo anaka iso oda kobowaso kwayi ko yede ni ashotuneha kwe onototon showotu ni asese ba yimu kamo nka bose oda kobowuso lo hikpi koni awo oba kokozo mi yayu afuho se mi ya labo konya kase nilo ony gboba oshoshhi ko labolo Ogyo kagyogwu oda ko boweso mo akwabo adawo eno akwabo eno kwoyikase ya wo ya shigbo kapiyi molo ogyo yapiyi ya ma woza mani atoho yashalo kotuho na lemo joji aya piyi yamo kase mo yayii kase yishi moje ni okpa kani omoza mi oya yimu shana ka yolo awo kayu she lo gyo mo amaka seneho esalo oga gwogwu sene kashese oyimu mo ana sene ho ese omoto aya yimu mana ka yoyi ho yishi loo oga yoyi kashe yishi oyimu mo ama yo yiho yishi dede ona lo ase ni wada kwene memeshi moyi mana yoyishi aya po otuho yashalo mani notuho ya shaloni oka ya kashe lo oya yimu shna kayako yishilo awo kaya kashe yishi lo she mani ya yotuhiri ta gye yaya kashe yishi okwakahi oya manu gbonu ni oya bini mana kayaka yishilo okpa kuma koza mani vikyikyo wa mani oni ogyo ya yimu shana ka ya ko yishilo oya ya yimu shama ka gwaduholo awokagwadase lo oya yimu shama ka seneho esalo awoka senu kase ese lo oni agyo gbotu ya sha kpananoho ishimani ya agye kpo moni nafo ka dodu kohobo ni ya wa ni